ba mudara yan bayan we pun woro mawɛ bawe woro mawɛ ba ba'i ba mudara yɛrɛ cruru ba'i ɛsiawɛ do'uwa tobawe dun wɛna bawe dun wɛna don bayan dawe le ma'an yan a yan woro mawɛ bioba tawɛ abawe heba tawɛ abavɛ <hesitation> surtout muda mami za bonu mami za mu wian yan'a ere